Manahaky ana aloha izañy raha sakafo maraindray da sakafo mamy avao nitiako: iaorty, dite miaraky mofo, <noise> mofo asia dibera na kaonfitiry, katsaky miaro ronono, balahazo <noise> miaro siramamy, amy ndronono da izay ny raha tiako atao sakafo maraina.